Iin, uu, oni, kom, o'on, iño, uxa, ona, íín, uxi iin, uxi uu, uxi oni, uxi kom, xaon, xaon iin, xaun uu, xaun oni, xaon kom, xaon kom, xaun iño, xaun uxa, xaun ona, xaon íín, xaun uxi, xaun uxi, xaun nuxi hée <hesitation> once ahi como se dice, uxi iin, uxi uu, uxi oni, oxi kom, oxi kom, uxi o'on, uxi íín, uxi uxi, uxi iin, uxii uu, oko, oko iin, oko uu, oko oni, oko kom, oko o'on, oko iño, oko uxa, oko ona, oko íín asi le dicen treinta, oko xaon, oko xaun iin, xaun uu, oko xaon oni, oko xaun, oko xaun kom, oko xaon o'on, oko xaon iin iño, xaon oko xaon hay me enrrede. <noise>